Awina aina sabtu, ngaha sidi kaiku oha bura, ncagoku dolu, nono ku oi bura, uta mbecanare dakancarasi <hesitation> lara, tumi lara <noise> da kancarasi. De kalo oha burakan sera'a dou na loa mena ndawilah, de cara ndawi oha burare bongi waca. Kalo ma ru'u aken ndawi oha modap tinggal tau lalo bunesi ake, aka re nggahi malajunre tinggal tau aka rescocer depa ndadin. kalo dolu ncango ndaiku ncango, karena tu'u sidi sidi ku, tu'u sidi sidi, lao oto ana mpa'a ba aka gamping, ndadi tu'u sidi sidi ka, rabu kan tiwara lu'u karawi, tiwara tu'u sakola, ndadi ncango dolu terus kan ndawi tumi lara, ngaha labo ana, ngaha labo ana edep lao oto ana lao mpa'a ba. kalo ai nai ake, rabu rabu ama karena ngaha kan loa dua kali, loa tolu kali senai. Ngahaku ama ngadi ngaha ncau ama ngadi <laughs> amangadi ngahaku uta tangiris ah uta tanggiri, uta tanggiri, uta tanggiri, jago ra sop, labo au wali ya <hesitation> jago ra sop oh labo ko ko <hesitation> uta mbeca ko aka sangadina, kalo mandawi dekare, ndawi ba wei. Akan sidin ngaha kaiku janga, janga ra- ra ncango, waup de oha, waude samba toma, waude wara uta anu uta alai aus nggahina uta- uta- uta- uta <laughs> ain nggahi jawa na uta greh <laughs> ngahi jawana, ede nefakue ausi ngahina uta, pea pea pea nakawara pea. Ngaha, mandawi deka ngaha edere, ndawi ba wei ni, pala sodisi bune cara ndawi re. Janga ka weli aka dou doho ma landa aka kengge ncai am sidi sidi ede, waude wa'a dula ya ncango ba wei ncango, nggara oha sire, oha kan wati wati ndawi sena, ndawi, ndawi ncau ncau kan, wausi ndawi awi sambiakan wati watipu mpoina loap ngaha ama sidi ake <hesitation> wara aka uta mbeca, aus pehe akande <laughs> sampai ama rai ake waura, waura ngaha caru lah, waura mbocu, palan tiwa dahu adeku ngaha kamboto rau ne'e- ne'e kalondo sarumbu satoi.